لو مشيت جنوب افريقيا رحلة اسبوع كده يعني، الحاجات الحشيلها معاي ما حتكون كتيرة، حشيل بس على قدر الايام الماشية دي و <hesitation> حاجة على حسب ال- مشوار بتاعي ذاتو، يعني الحتة الماشية، ف- <hesitation> لو ماشي البحر مثلا حشيل معاي هدوم سباحة، لو ماشي السفاري بشيل معاي هدوم خفيفة كده تناسب للسفاري، لكن في حتات كتيرة و حاجات كتيرة ممكن تعملها هناك، ممكن أزور كيب تاون، ممكن أزور جبل الطاولة، ممكن أزور راس الرجال صالح أو جزر روبين، لكن بالجد بلد فيها تنوع كتير و ناس مختلفين و ثقافة و حضارة بلد جميلة شديد و تاريخهم يعني ما ساهل برض.